ايه أصل الكون من رأيي ؟ أصل الكون من رأيي هي أي حاجة غير إنها ممكن تكون صدفة يعني ربنا خلق كل حاجة بمعاد و لسبب عشان يكون في الكون ده دلوقتي فأعتقد <hesitation> ان كان في نظريات كتير الكون <hesitation> اتعمل ازاي بس اشهر نظرية هي نظرية الانفجار العظيم ان حصل تفاعلات كيميائية وحاجات كده ف <hesitation> ح- أدت لانفجارعظيم واتعمل منه الارض هي أو الأرض نشأت من الحتة دي يعني